حاليا <hesitation> ما نشتغلش أنا معنتها في مكان عمل ما عنديش خدمة بما إني ما زلت طالب، إما في حالة كان عندي معنتها كانت عندي مكان عمل <hesitation> نتصور إنو يكون عندي عالأقل أربع نوافذ تكون موزعة بين المكاتب، باش الواحد يتنفس ويعطي إظاءة طبيعية معناها.